Aminay akany zao a misy toetrandro maromaro: misy a lohataona, lohataona izy a rehefa mafana igny; de misy eka fahavaratra, fahavaratra izy après lohataona mikotroka varatra de le fotoanan'ny letchi; de fagna- aloha fagnaraka an'igny a, <hesitation> fotoana rirignina, alohan'ny hidira rirignina lay misy <hesitation> loza voazanahary ohatra hoe cyclone io aminay akagny.